सबसे तेज जानवर तेंदुआ अउ शेर हवे। सबसे धीमा चले वाला जानवर कछुआ। केचुआ अउ घोंगा होते जेमन बहुते धीमा चलथे।